ثنينم مطلوبين اصدقاء المقربين تحتاجم بشي يحتاجوك بشي تقفلم يقفولك و ما مطلوبي علاقات الكثيغه المقربة اكيد لان أي شي انته تشتغلو بعيد عن الهوسه وبعيد عن الشغله يعني انته تستفاد منو وتكون جدي بينو فالاصدقاء السطحيين هم كلش مطلوبين اصدقاء عمل اكيد